Гурбаҳо, ҳарчанд бисёр вақт хомӯш ва мустақил менамоянд, аммо онҳо низ муҳаббат ва вобастагии худро ба соҳибашон нишон медиҳанд. Яке аз роҳҳои маъмул ин аст, ки гурба ба пой ё бадани соҳибаш мечаспад ва худро мемолад. Ин аломати шиносоӣ ва дӯстӣ аст. Онҳо инчунин дар паҳлуи соҳибашон мехобанд, чунки худро назди ӯ бехатар ҳис мекунанд.